Ni yak uwey lusna huwa anin isi enine, ay tohota bura'ani burala. Burala loya ute tewa, ay tewam. Ay tewam, ay nala. Ay nala nisa anine <noise> tohotam. Tohotam huwa an leo, <hesitation> <noise> ay isa enin. Ay isa enine <hesitation> akumuney mel awi. <hesitation> epa alayo ama ie sa. Awo ama esa enin ametna. Ay amertna. Ay metna huwa anin ama esale ya mama iha. Amda muneyne set takla ise enine. Iyam su ute ay tohota manoo. <hesitation> la sehay sehutay tohota mase, se se subye jawae ho sesensora. Sesen sora huwa ani ebuk bala. Ebuk bala huwa anin sesen sora. Sesen sora e esena. Sesen sora e esena huwa anin, se iyamra. Sehuna isenho. Ho huna <noise> mda ufaya. <hesitation> sesen sora huwa anin se se amra muneynese fala. Sefala sese sampina mda ufaya, ho amhuna mda ufyaera tiyang an era isa enin. Lahuana kumunaine bunai loe, sandaran mdaa isena ufay falala. <hesitation> supayi ham hunai mdat tiang. <hesitation> hua anin amda munene lehoy si halala luman leo, si hala luman se ese wohi mda ufaya lehoa. Mensese meau imum fala ama o fala tehote human esa. Semetewa afmunene metewa an hom munandaw ufaya. <hesitation> amra muneine bakawa hua anis si dindak nia semau hipneine man umhakalay. Umhakalay afwan amra humaneine humanam taklaya se enuwa tafa ho ami se enine. Amhuna ainalama am ka am arja seni ainalama. Hua ma samra amuneine lebakayawa le setak. Setak lei watafa seunte ainalama. Ainala hua masin owa ainala anbole botono. Eta funa <noise> ho heta hun <hesitation> eta dinik eta ufaya hua ma <noise> setala. Setala bukfua anin, resensoraleo, resensohua anin se huna lewi ese nai ese na. <hesitation> esena hua anin sefuna <noise> ese nine. Funa ho papango sedinik amra ufaya. Se funa <noise> sef. Se angkara, se fala. Sefala hua anin, amra muneine sefala. Se ese loy ufaya se, amley hif neini lewa am ote huan awoy.